So <hesitation> ngang'et asubui <hesitation> ama sil peek ap tuga, amang'une peekap tuga nyaa pai tuga. Arok aip dairy chego, laweke nyang'etiin nyae chaik, nae chaik amande tuga, parati akanyoo. Awege nyang'etiin nyawe mbarr nyawe mbarr saa mbili, saa tatu yoo kole awee mbarri ipaa ngokamii poisyet ap imbarr awembarr nait saa sita, awege nyang'etin nyaketu tuga nyanage peek akaam lunch. Korok amande tuga iporip tuiga iing lekiripeen akerker tuga sinee. Nait sanane saa tisa saa kumi yoo kole awege. Nyamete tuga awepoisyee chukakang'et kitikini kitipaa piir kasit kidogo, ala kokamii lakamandoi amande akaweke konaweke nyang'eetin kokaek jioni sinee saa around koskoleng yoker ale kateptoano tuga keker kokakeker baas korook. Tatepiii ale akas anee radio, tatepchigei akas radio jioni jioni aam olopo koit keam supper saa mbili saa tatu aam paas korok akere alee konam supper paruchikei matinye ng'alio.